والله بحس أني أكون <hesitation> بكون ناجح في ال <hesitation> الاستشارات أحب تحليل المشكلات أحب أساعد الناس أنها تلاجي حل لمشكلاتها. عندي مهارات قوية في التواصل والإستماع هذا يساعدني افهم احتياجات العملاء بشكل أفضل كمان أحب التفكير بشكل أستراتيجي أقدم نصايح فعاله <hesitation> العمل في مجموعة متنوعة من الأشخاص وفي مختلف الصناعات بيكون يعني ممتع بالنسبه لي ومثير. <hesitation> أستمتع دايما إني أواجهه تحديات جديدة <hesitation> وظيفة الاستشارات بالنسبة لي قيمة جدا إني أقدم قيمة للبشرية وأقدم قيمة للشركات وأحقق نتائج إيجابيه هذه متعتي.